Sagale lilla chollea amotu won ishianii dandaani hin betene lilla gaalia sagale sun sagale ak foni fa, lilla nyaateni amotu inaman woatin kar hin kabn dandeete sagale akasi sun hin'nyaatu, mana kar ishian gudio pesan gudio woatin pesa hinkabn dandeete hin' nyaatu amo ishitii silatee lilla cholle.